Abarigolo knlai fagha ogonu wei mien ne sei gbein ogonu eh ama teriogonuwei be sei gbein ogonu wei <hesitation> buru sai aya fiai fe ogonuwei me eh awaran, kala awaran o pu an waran bo eh baini, opu den di ba den anwaran. then bowei biri then o ba suo agonu wei ok we bo ason osonuwei bowei biri and baini yerin ogonuwei then agonuwei. <laughs>